Akwai kawata yar muna tare muyi primary six tane tsi-kl sal ka kyartira, yi kuma ahilani ti siya ku su, to bilofi ahikiri habir yada yawa, sirmi sirmi kwani kamor tuhuku hani saliba ta kurki ti dara laba hanini, labati tsasiyasira yar buksi kasa strimp kydi yara kusi yara komita komi da komai, to atigini habir yarata bala hilika kurawa tarka tihiba tiyar ti siya kol sal yitra ka yarwa tsu kuma su kl sal su tra kwa kano, tsu kl sal sitra ka kanoma ta fabaluwa tar tihi ka salni tsutrasii yi sifi uliji yi walatini amimire a yifa yaka salna yarhihi, mi a kashi kashi ai ya mene-mene ani yarka thlawarsi akaza yi ka tsukuni ka thlawur atikini bude sutu atigri hanai ku uwema sirray tiyabir a'a ya uwema sir ray dame yi hanakabir yadayawa una yi asirya diy alari adebir asirwa tihabir kadeda yawani.

Ini kuarni kulono sal ade karwa tadiye adekarye tsini sa tsai kusiye, ya tsi ta kara kakarneyono kra madarna yene kusi yi ai kuma tati dakatibir da sonam titra a we amma dar nitar yara katisu kala kala <hesitation> dama ku de baka tsi kwa duniya, ka yidi ka kal sir demai adi dawa kuso kaka habir ka hyel shiryatini <hesitation> ka ha labar kullo ata kruro, da sulaka hani ado dakuwa, mabor kaga kwakolo namda zir ta ya ni du tukuwa, mula yaizir hurte kutuku kasorkr ama zir ku tukuka klati birtawa tini akuti dunakuti, tini kuti mbuahi tini kuhi buahi ku futa a amma hur ba yanta tita kiti ako amma kuta ya, zir kuta nir wavma to antu tsi basi kurni laka baso kra tsi sida laka kuma zuhudu tsakra diwa bam simam tida ha ahileka to inta adi basira dawa kakara basi namda sinam tukur a kakur fiyaka wearkur Makr fiakwa fiar makr tra aku siya chi kaba, amma basi, kur mbua hawi bir kutra ka duta kutra ku hala hana duta arbe ma kadeta yidi basiwa ai, antu basi adishan tsu sana yiduwa, amma yara basir na kaskiya yar tso sosai ba masala abunede rayuwa sai duhuba tiyar san, basinna waiye, yi afa yiduw ma bir basi saide buama kubai kaga mutunci amma basi bir kima tsi dum bir ini kini ku basi umm, ummm <hesitation> har kuda simitra ka basinada, yi so bara basiwa yabara ki si hi ka dirna sai kuntura am, ma kunuhu tubunta kuhi kuhi adu baidawa, kuda a dirkani yakamada kakasoi, kaje kame girye daku, ammi guda kuda dinka ku nuhu dubunta ku labar dubunta ade baitarwa kusika tsi ata fiduka madarye kuyi dva kursime, bakuta une dva kir sai. Amma nudu hau halu ku dinka ade dakuw adu yi inini bir da fitiya murka yada murko ka inawa, kaka basorna tuu tiya kwa, yade ka basiwa ya sirnna kaga madirna yarti dva yar sime ba uwuw ade yar wul tv yar sutu biyar yar biyar firkuri yatranna kwa takur dar kuma sina kwa kamida amma ku da kade tsiakwa fibukuwa ku nu dubuani a a antu yini kas kiya yikanai kirna yadaya luka jsa kibaku haniwa d abir kir ku ku hau sabuta ke ruke mujinyawa, kadesini firtu hyel a wutiyiwa kular fi kamuari kada labar laka kada labar laka tubuani baitarra tuwa, hyel nkusi basiyedo wara sakabibiji kita bihihaka sa bisa a kameda kome laka amma bahr kodu kiryi fa su alaka duwa durwa su muava uwu tiye evi harkye umm <hesitation> duhubarkye trakye kirti ni sutuku dar sa bisi ati birta aba ilv basilakani mitiku a ku. Mitika a kri bazi kulinini, sai kasa lusi, bangur kamadar, alai wayarka yiwa kwadak suku thlusi waya tsukur kilbar numbar y waya banqurye an dar baisini muarakassa. Kusa kidisini snam a muarye pasi laka baka ni adi pasiwa makabara paso kake bara nami a hibir hyel, am tra sini adini amma pasi nama kura a hibir hyel maku nuhini zima sa santa zakaye zatedi kirtikwa, amma baku pasinam ta za juktitiye, maka zi kaka zika pasi namta, kakazi a ka pasi nam a hautakye kwa wal kulla, pasikam ade kura tsu daku, so laka ba ju uwe tikye farko zuzazi kataku kamazu damu, amma laka oasini kam bakade krwa santuku, nikam a wularna shautu tuku pasi luka hawi d ga, ku lusi sur bana inta mini baitari bakusi ka sorkyiba kura ka sikye kura pasi, pasir da amma pasi kulini mituka a kr.